Songon au pribadi anggo songon perayaan ulang tahun i urang rasa aha na, songon dak danak sannari parponombo, kehe do alai marpesta mantong dot dongan dongan nai i si mantong gari, anggo saro di au parti parti songoninan, bope memang i baen kalai syukuran i bagas ni alai, harana songgon ulang tahun kan!, aha dei istilah na leleng niba na mangolu on gari marsyukuur ma iba tu na markuaso i leng i len dope iba waktu mangolu i ginjang dunia on. Ulang- ulang manat ke iba mar aha mantong na so inda inda dot dongan niba i, kehemulak mabuk dohot na songonjia na, kemenang pala saro di au baen kalai songoni pengajian i bagas na lai i undang, daganak daganak aha i yatim piatu i dohon aha kan!, dung i aha alai kan ibaen kalai ma songoni pengajian i so adong istilahna rasa syukur niba tu na markuasoi atas aha umur niba na i lehen sampai detik i, songon i ma angkon u lingin sannari danak danak na menek i pe, na aha tu orang tua na mambaen pesta pesta na songoni bope. Daganak saing menek na somangarti dope i baen orang tuana ma na songoninan pesta pesta ahai ulang tahun, pula saro di au umenang- nangkon pola i baen na songoninan, i baen songoni pengajian i bagas niba, i ahaon songoni aha niba, dong- koum koum niba nasodo- nausoadong i aso leng aha mantong, di ahai di ngolui, aso leng dapot iba keberkahan di nggolu i anggo songoni i baen pengajian i bagas niba. Tai olo nian bia mantong madung i dokon on mandung mar aha ma margeser ma aha, i songon alak na jolo, songon iba mat- mangarasoina inda nya jungada iba i rayoon sanga songon jia ulang tahun niba i, paling songoni mattong i undang alak orang tua ma ahai daganak daganak ahai pengajian i undang kalai ma tubagas, paling imia mangido doah na dong i nasongon daganak daganak na sannarian i baen marpesta i aragam i baen pokokna naso <hesitation> menyalahkon di manurut aha mantong agama sanga negara kan, paling anggo saro di au do da paling ima i do au ima gari u aha gari pesta pesta na so dong artina dung megan i baen kalai. Pengajian ni bagas ni alai.